<hesitation> Fitaovana fototra hita amina tomobila a misy volant a le anodinana direction -gna a, de misy vitesse a le misy hoe un ,deux, trois, quatre iny a de le misy marche arriere iny de misy frein a, misy embreillage a, misy accelerateur zany a ny fitaovana fototra tena de jiro jiro a de varagarana a de vitre angambany.